<noise> Zii wo a imfano ga baa darbay ga. Zama ba taayan taji no ite iga hini ka dan bankaray taji ga. Sannan mudun daa sara seno din iga hini ka kaa ki dan. Ni dii agwanda nan kan iga bankaray ga ina zii nagu ka a se. To no din no iga zii dan don sabili da nan kan ga darbay kulu kan gwanda zii nan gu diman na zii yo din dan a se ni dii darba bumbo a sinda muhimmaci don seno din kan iman dan a se. Aga furo mora don seno din kan Iman dan ase darba ga. To iga ka ci bankaray da dama iga zii nangu kaa ase ba tayan tajay ga sanda waybora tayan ya kine ni ga dii iga ka ase zii nangu din ima zii yo dan iga iŋga gurboya ra. Ni dii bankara aga te muhimmaci aga furo mora don seno kan go a ga. Amma zii yo din diman na dan kal nima dii darbaya te wani kala fo kan manci da agwanda hayo yadin matakan it gaba ama kamata da ago iga mata kan iga baara. Amma dina seno din dan insha Allah ni ga dii aka mata kan iga ba ama te kulu. Amma diman na zii yo dan ni dii kal amate wani hayo fo kan si kaani bina se. to iga ka ci <noise>